Pomme de terre kôa tsy tianà simba malakilaky, ata anatin'ny fognôsina anatin'ny taratasy avy ake ambela ambela anat- ambela am'tany tsy le- ambela am'tany tsy azon'ny rano, ambela am'tany tsy de mafana be fa tany mba azoazon'ny rivotra.